Number shaan won shaan dhagariftii wontun Toko, lama, sadhii, afur, shaan yaan. won siku shaani dhagariftii siku shanan thunen yaani ishin odd number yedheni dhub won akhan dhagariftii aminen ishin gargar hifudhamthu inamaa nusu nusuana, wonthuun dhadhethe gargar hinkhodhuu number shanan tunen ashiria qhub shanani